A fomba ampiasany fomba fomba atan'ny ôrdinatera ite- i- ikajy dosie raiky: voalohany alôhaka ôrdinatera izy koa ôhatra tsy ampidirigny agnatin'ny agnatin'le ôrdinatera ny données, izy alôhaka tsy afaka mi- e- tsy afaka mikajy igny fao raha kaofa ampidirigny aminazy ndraiky tsaraoany de matetiky zany izy atao afa mampiditry sistema zany ny agnaran'ny rahabe zany de mampiditry sistema de amin'ny alalan'ny sistema igny no afahafan'ny a mikajy données araiky.